Ah ah resaka alika ndraiky zany korana eto, alika io zany misy olo zany diso hevitra amle- aminazy io, oh par exemple ah alika zao koa fa alika zany de fa ah antsika mihevitra fa tratran'ny aromontana karakarah zany nefany, même alika io mety alika tarimin'olo vita vaksiny ara-dalana tsara izy, efa hitantsika zany, de ataontsika koa amin'ny foko Antsinana any, alika io lazainy hoe biby faraky ambany zany alika io ai, e biby tsisy hasina, biby ratsy, de zany mahantonga raha io meme reo fa manompa tena na manompa ndreo zany atao lenamboa zany tsy tian-dreo zany raha zany, nefa raha zany aminay tsisy dikany raha zany, karakaraha zany, zany hevitra diso aminy raha io.